Ny olona fantatro an, matetika ny baolina kitra sy ny milalao baolina baskety izany. Tena anisan'ny tena tian'ny olona. Ilay milalao kanety be an, ohatran'ny hoe malaza mahay an'iny ny gasy fa tsy <hesitation> matetika ny olona efa antitra izany no tena tia milalao an'ireny e. Dia misy koa tia milalao tenisy, anisan'izay. Fa nefany ilay tenisy izany ohatran'ny tsy dia mpijery izany ny gasy e.